Барои нигоҳдории дарози пиёз ва сир, онҳоро бояд дар ҷои хушк, торик ва шамолкаш гузошт. Беҳтараш дар халтаҳои торӣ ё сабадҳои чӯбин нигоҳ дошта шаванд. Намӣ боис мешавад, ки онҳо пусида шаванд. Ҳамчунин, набояд онҳоро дар яхдон нигоҳ дошт.